Fanamboarana sakafo tahaka ny any amin'ireny trano fisakafoanana ireny any an-trano ah, <hesitation> jerena fotsiny aloha ny, fantarina izany ny anaran'ilay sakafo de avy eo ianao mandeha any amin'ny aterineto mijery hoe ohatry ny ahoana ny fanamboarana an'ilay izy de rehefa hitanao hoe ohatry ny ahoana ny fanamboarana an'ilay izy ah de mandeha mividy ny akora rehetra ilaina ianao ah de anjaranao amin'izay no mikarakara anazy ao an-dakozia.